<hesitation> ɨ́ɨ́n ni kuu escalera ye naá kuu ye lo ye kaaso nuu luju, ye na ndɨꞌɨso ah jnu na nka ku-iniso, ye jnɨso jnu ni kuu na nka ye vijli te jnɨso, ye naá kuu lo na ndɨꞌɨ ye lo nda ja'aso escalera naá.